benɛ nu'onɲan lo naso na oyi miniyan a o han nu mabe mi cɛmɛ nɛ a cu matete mubɛ ju a o vɛ cɛ mana a o vɛ cɛ mana muɓɛ ju mu na cɛmɛ nɛ cu yira oyi ɓɛ ju cɛmɛ nɛ omi bɛcɛrɛ nɛ cu a o de o han-ro be mu pantine a yo cɛ a cɛ semusin a vɛ nɛro nasona to mɛ ha'irina lo naso ma wa mu matete